Yiɓee, Nyiɓen dimwa baakaa shewle yiɓemon dimo, Yiɓee ka uliin ɓaakwee mon shewna mon yele loona, naa wiyaa mwaa yilii, naa pili taamo ti dum niyee nyimam na yuuuu, <noise> shooka monshi nanghe loona mon shi folna nungtahe, mmon twaa yiɓe, yiɓemon she, aryaa ti yiɓen kabaa. Ti binii mon aɓa nywaalem ti yiɓe; kween ka ye vugoo ye tiitiɓo nee lem ti yiɓen she, mon mee lem ti yibe mon ɗeb yiɓemo mwaa baaleniin dee yiɓen yin peere, nan peere danghan dii lul ka nywaajemo mwaa taa yee yiɓemon daa yu ɗok, ye nyimamiin ɗok maare nee yiya tunglinin lemii, mon tungli yiɓen lemii kum tee nywaani, veen yee, mwaa ɗilii ti binii mwaa aɓa nywaa yiɓemo ye yiɓee ka dili niye nyimamna mwaa aɓa nywaanikwe a rigaa ah- ah- ah ɗele ari nuŋ ka mwaa folenin naamonu, mon aɓa nywaani, mwaa wuyaleni teen nungtanghen shwee mwaa doremwaa nii lebleen lwee, nin leb nin tang fek nin faa bii tanghe yiɓee ka ɗornii teen ka gaalee, veeren ne, nii yilii mon luuni ɓaaka nin luulii yiɓe aa ɗik=ɗik-ɗik-ɗik-ɗik nii yiliin taamo ti dum, mon yi mon kooni ar nungkwee nin tang. Nii ulinin teen u ni erenu lwee nenaanu ni ulinin nywaakubni nee mwaa naennan nenne loo daa kuɓii nyimamii ka pil teen taana. Kween nung kaan eeren loo yiɓe mon sheuna, nan wishimo mo yeloona ma yiɓee ka yilii nii pil taamo mon ne ɗik-ɗik ɓaaka mop Shaɓa koleni nunghi ɓaaka mon koole nunghi kojeuya na yilii na pili taamo ti dum shee nyimangna kwen shanka yiɓee eere lul.